खानो हमारे स्वास्थ्ये बहुत तरीकन ते प्रभावित करटुये, अगर हम खानो अचछो खाएंगे, बढ़िया खाएंगे, जाते हमें पोषक तत्व मिलेंगे तो हमरा शरीर जो है फिट रहगो, तरोताज़ा महसूस करेगो। अगर हम ऐस्सो खानो खाएंगे, जाएस्से बाहिर को या ऐस्सो जो उबालो भायो है तो बातें जो है, हमारे शरीर में दिक्कत आनतेइ। जैस्से हम थाको भायो महसूस करेंगे, नींद ज्यादा आबेगी कभुए नींद न आबेगी, हमारा मोटापा बढ़ जायेगो जे सब्ब।